Aya maisha aya maisha vivisu vabondo yaboha, yaboha sana kwasababu bhogo antovo kikara hange kwa teta pesa kididi. Jine jovasaidra vowo akavaruka na maisha ya boha ya mnane. Yana masusu bhakurema toya sanka, kavaruka na maisha yare njio. Yanatoweza na nsusu urufumera hobho seara jira na suntone kane. Kwaiyona suto sa kangana osiku ya tovaroke na maisha ya nijio yo tu ereshatobohe gabho. Ninenda sana maisha ya rijio ya boha, kwanineno ayovii.